E wodi ngoɗɗe gure e ley bahar e leydi Dubai, jomiraɓe gure den e hoɓɓe ɓe naatira ta nder gilashiji, mɓe ngiaa noono liɗɗi nduraata e nder bahar.